بعرف الأخبار من حاجات كتير بصراحة يعني ممكن اوقات من التليفون بس دي اكتر حاجة بعرف منها الأخبار خاصة من على تويترلأنه بينزل عليه أخبار كتير عن العالم أو من على جوجل وفيه قنوات إخبارية زي الجزيرة والحدث كل دي حاجات بتنقل لنا أخبار العالم برضه.